الأصوات المفاجئة المزعجة، أنا بحكي بصوت المكنسة بالليل، صريخ اليهال، <hesitation> ال-صوت-ال-صوت زرع، سيارات الشرطة. أي شيء يزعجني بالليل، أقوم <hesitation> مفزوع من النوم، ما أقدر أنام.